Ozu wla gba ako osu igabole ki yu osu igabo, osu igabo uwu gba nyɔ ma mi duwu igyo so omadami duwu de gba eto gi ere mi duyo mu osule abaka mi duyo osu kiya gyo osu mbazo igyi gba aku rebwabwale uzo te reyite rebo iyi ozu ikpenyi nyitewu eri kabu mbala osu mo then memiyi atu yi atu yi ki gbaki gba kiyi yi momo. kiyi yete osu igabo migikaboyo osu igabo kinyi obeze kuwo ngɔ eloyizu ote kuse aku ngɔ osu agririka akuyi obeze kowugu obeze oku ozuwu ba ebeyi ma girikala miriyi nyɔ nene le biyyele mowu yo obeze then kiyi osu wase osu wase awu uwu aku ozu wu ba akuteke yi kwogu gu gba boyawute oshi oshimege awu gba ebeyi aku osuwasele so eshi kikɔkikɔ like owuna ɛkpezhi obere kakperere, inaloko, mbala evyo Kpéé kpéyé iyi mu mowu úwo shimege oshimage uwu gba agbe yezu gba gba anya ba ózù elete ekubeyi melete ozolete akube ye melete ozolé èkú ózòlete akube ye melete ózòle ékù beye mishi elete oshimege awu uwu gba agba eyatu iyi agba eshi ememba kebowule “e” obeze, kiyi okpa ma uwu obézè, obeze ukpa mawu gba aku ozu akpa lo beze egwu le “then” nemiyi obeze bole mbala ogeledu ma kiyo osuaggya, ósù ágya ókomo úmú gbá agbe ko kpole uwu gba aku ozu wu keze ko oka mu kuse meko iyi koma uwu gba agba agirika apa keyile, koma gu okpeshi mezhindo uwu gba aku ozu ba awayi male so úwú gba oyawu osu agyle, then keyi ógùno, ógónó aku ozu wuwola uwu gba akpalu egeledu male. ozo zu eyi afuwumekekayi ezu zu mata kusa kuri esu awu atu kikɔ kikɔ áwù gbá osu eyí éfúlomú kusele keyi kida mósu, kibo mosu igabo kika momɔ oshimege kebome beze Asú atú iye kpasu iyi gbeyi muku seiyi bo ya ma ba ɛzu ngɔ ma mi du dole de gbu ba kibiyo osagale osaga wu uwu gba aku ozu ude la kumu kotu de osagu mu kuse de uwo gba agba losu iyabole kii ngɔ ya osaga oya osu igabo oya osagama gbá la kumu kuse gu ba mi wole osaga gba akpala osu igabole ama iya zumu kuse zu kiya gi kizu ki yi gimu kuse zu kiya gi kizu ki yi gi mu kuse zu osaga aku ozu we yi igba na eyi kodulegbeyite kuse zu kuyi koda kuwu ugu ki no mukeya igibi kiyi koda ngɔ opeme mi iyi risu to ope memi yirisu awu aku iyi kiya gina gina yiyo pemeni iri risuwa aku oguze uwu osa ezuma ilo uzalo saga ubɔleze lo saga degha osaga aya kuse ma akpalagu elu akpala gu elua gba azo ilo nya lete eyi yi oryalete iyi ofalegba iyi te obɔyi zema de gba otoyimode gba oreyi midu owa osu de gba ubo bwa ilo ibo bwa kiya gi ofile